जु जैविक सब्जिया ची उ हुमा खेतु मा हमा बगीचु मा उगन ची अर वे हम खुद उगों अर वेमा हम गोबरे खाद डाना अर क्वी पत्तू खाद डान ता उ टेस्टीदार वोनि अर जु गैर-जैविक ची वेते हम आज ब्वोला ता भवों तक उ इति बड़ा वेके फल ड्योड लग जांदा अर फल भी इति वांदा जन भोत ज़्यादा पर वेगा वेमा क्या वोंदु की वेमा विटामिन इति ज्यादा वों केमिकल ज़्यादा वे जंद ता उ हमते पोस्टिक नि दयानु हमा शरीर ते नुक्सान करदु अर जु जैविक ची उ हमा शरीर ते पौश्टिकता दयन्दु।